Kuugal ngal mi yiɗi kam, kangal woni ngal wona kuugal ngal ñaamidanta am wakkati, nden mbo kuugal ngal to emi huwa ngal, mi wannataa emi wiya mi raɓɓitay ceede yaasi maa ngal, nden mbo wona kuugal ngal mi waɗa ka nanngo belɗum kuugal am, mi daroo mi huwa, mi yiya faa'ida, mi nana belɗum huwude am.